<noise> Nii mchilei cha kwakwa kana kipindi ki cha nyuku wakwa ni moro akuminaivia naniao, biashara hiki changamka kindo kichaa, kwa fanya biashara kindo kichaa halafu vandu vanu vanu bachikima koigini bache kunu uvono, musemu ya kwelima eneno lwakumina ivineke, kwaeli maikoro yataa mazingira na ya badilika biashara ntasema kindo kichaaa, ene kwanchi kwa hii nayekupataa sikusema mimi ntakaa, laki mwene biashara yaku naikiwa ni mwili, ni mwili ambao ni ufedheli kwakua nimule roho ichi changamka kibiashara kiwambu kila nkitu moro wa kuminaini.